Karaha raha manan'aigny jiaby igny zegny, fandignihiko ananjy, tsy hoe maharegny marary loàtra le zavamaniry fô le <hesitation> zavamaniry zegny tsy manjary potehigny satrià ho i zegny miantoky fiaignagn'antsika olombelogno koa zegny izy, de qui dit zegny antsika manimba agnanjy na mandratra agnanjy karaha hoe mihantra amintsika fogny zegny le <hesitation> le consequencen'le izy zegny avakeo.